Iin kanja kanonja kuu kuu martillo njuan yuachi njaniyo nja kuxhio iin, iin lamina yó kuexhio yikan iin lamina kueyo nruyo tain yika tabla yo iin yika nain yii ain ndeno kuexhio iin nruyu ka'a yukan ho nriyo yó ujun ka'a yikua.